mare fuji ɗe e non tawa gurnan mu e woni e ley leydi e tawa e nder majji enen ko anduɗen ɗo dowru, nguriru, gire e tawa korombor ladde, e tawa garga e tawa nder, e wodi naki kokkitel e wodi moccu e bilbeyes e wodi hanne e wodi jarbuwa e wodi nder,